Kur udhtoj nuk e kom zakon me marrë tesha shumë, po për ni javë n'Francë i kisha marrë tesha t'rahatshme për disa ditë edhe ni komplet për mramje. Kisha marrë kpucë t'rehatshme për me ecë edhe me shetitë edhe ni jakne për mramjet e ftofta edhe i kisha marrë krejt kto gjanat higjienike që m'vyn, brushë, pastë për dhom, krahën, kremë për ftyrë. Mandena e kisha marrë telefonin, knej nji apart t'mire për me forografu